Koe- perroquet zany aminay akagny koera agnaran-draha zany, i raha io tegna kaofa agnaty ala regny maro feo haigny, afaka mangalatra feon'ny vôrogno hafa izy karakaraha zany, zay ny tegna ahaizako azy.